स्रावन को महीनो आवज, जब मोर कालिये वो महीनो बहुत प्रीय रज मतलब नहीं। और जब पहली बार जो बूंद बारिष की बरसज, वाज वो पीयज मतलब नहीं। दूसरो पानी नहीं पियतो है भलाई साल भर भूखों रहज प्यासो रहज। पर जब सावन के महीना मा पहली बारिश होज वो पानी पियज। और वो जब बहुत इतनों खुस होज अपना पूरा पंख फैलाई न, इतनो मस्त हुई न नाचज। कि जे को कोई जवाब निरज, दुनिया सारी असी देखज की मस्त हुई जज, उका रंगीन पंख होनक देखी न। और बहुत सारा पंख नीचे भी बीखे रह, उका सब उठावज, उका अपने पुस्तक में रखज बच्चा होन मतलब नहीं।